Yuku, yuku xa kada tananu nuvunu tuki iyo in dii xa nxu xiiñino xa ndeda xa kidatananu ndeda xa wasai perro iye yuku te yora tiyo yuku xa ku tanani in ina ko nwa nxu kidatananu inina nwa kuwena in yuku te xiina nwa kuwena in yuku te da kuwena te xiina, iyo yuku dayuyisno te dakena nuvunu, dakena ndeni in tinuza kwe, ndemeni kani ndaxa, ini kani xana pues dakena ndida xaku tiayi kuyini na kua nge tiyiyi ndexa mana tiyiyi ndida nde ni naga ku te kada tananu, nda dakena, tawino o dekena tia- tyi kuyini te ñu dakena, dan yisna te dakena, na kua dayityixi, nakuwana nan yuwi ndida nuni.